<hesitation> vityin kua kaꞌan tuku‑yo tuꞌun cha chachi maan‑ndi ñuu‑ndi cha cha‑nduka iñi‑ndi ch cha iyo ka cha nduu‑ka <noise> iñi‑ndi ñuu‑ndi cha saꞌa kandi tyi saꞌa‑ndi saꞌa‑ndi yuva kata yukuan kuu cha chachi‑ka maa‑ndi ñuu‑ndi chai‑ndi yuva kata ta tyi kuaꞌa‑ndi kua‑tuꞌundi nuu kuaiñi kuatuꞌu‑ndi yuva kata nuu kua‑iñi ta inka kɨvɨ tava‑ndi cha‑kuvi yɨkɨ‑chi kaꞌa‑ndi tava‑ndi maa ndaꞌa‑ñi maa ndaꞌa‑ñi‑chi ta tava‑ndi yɨkɨ‑chi ta satyiꞌyo‑ndi chii‑chi xiuu kɨsɨ tyi xuu kaa makuu tyiꞌyo‑chi ta yukuan ndyoꞌo yukuan saꞌa‑ndi yuva taka cha iyo yuvi cha‑kata loko ndaꞌa yukuan yukuan chachi‑ndi ta vaꞌa tyiꞌi‑ndi tukua iya sakasun‑ndi yaꞌa nuu chio ta ta satyi‑yo‑ndi xaꞌndya tu cha indɨꞌɨ ityiꞌyo yuva yukuan ta kichaꞌa katɨ‑ndi ndutya yɨꞌɨ nuu‑chi ta ndɨꞌɨ ta tyiꞌi‑ndi xaꞌndya chiꞌi‑chi ta nduu‑chi tama yuchan ta vaꞌa tyiꞌi‑ndi yaꞌa ta vaꞌa tyiꞌi‑ndi tukuaiya ta yukuan chachi‑ndi yukuan chei‑ndi nuu ñaꞌa tyi yukuan kuu yuva chachi‑ndi yukuan kuu cha chika ñiyɨvɨ ñuu‑ndi <noise> ta ta nduvi nduvi kuꞌu‑yo chiꞌi‑yo ndutya chiꞌi‑chi tyi chatu‑chi ta iya‑chi ta asɨn‑chi ta yukuan kuu nañi‑chi yuva kata ta yukuan cha chachi‑ndi yukuan ta yukuan kɨtɨ‑ndi van xuu xuu xuu kɨsɨ nuu yɨꞌɨ maa yuva ta tandɨꞌɨ randɨꞌɨ chachi ta iyo randɨꞌɨ ñakuñi chaa chatu soko cachi‑chi. Tandɨꞌɨ ta ch ña chiꞌi‑chi ndutya vichin ña chiꞌi‑chi naaka ndutya ndutya yɨꞌɨ nuu yelu tyi makuvi <noise> koꞌo‑chi tyi kuandukata‑ka yuꞌu‑chi yukuan chiꞌi‑chi ndutya ndɨɨ takua‑ñi oo cafe loꞌo‑ñi ta yukuan kuu cha chachi‑ndi yuva kata yukuan nañi yuva yuvi katyi‑ndi yukuan kuu yuva yuvi cha chachi‑ndi ta <noise> yukuan kuu yuva yuvi cha‑kaꞌa‑ndi tuꞌun yukuan kuu yuva yuvi ta kuaxaan nuu yuva chachi maa‑ndi ta so vityin kua‑koto‑chi ndɨkaa nuu yuva cha kaꞌa‑ndi tuꞌun kaꞌa‑ndi tuꞌun yuva yuva saa yuva saa van tyi chikaꞌa‑chi iin kɨvɨ na‑chinu savi‑ñi iyo yuva saa tyi tu cha chaꞌnu‑chi makuu‑ka kachi‑chi chii‑chi yukuan nuu iin savi nuu uu savi ta kichaꞌa nduku‑yo yuva van tyi takuñu ichaꞌnu‑chi loꞌo‑ñi iin too loꞌo‑ñi kua kuaꞌnu‑chi ta yukuan kuakɨꞌɨ‑yo chiichi ta saka saa saa sakiso‑o ndutya ta <hesitation> tyiꞌi‑yo chii‑chi ta tyiꞌi‑yo‑chi ndɨꞌɨ ta kachi‑yoo chii‑chi kuvi tyiꞌi‑yo chichi nuu nuu kalu ndutyi o kuvi kachi‑yo chii‑chi takuan‑ñi oo tyiꞌi‑yo tukuaiya ta tyiꞌi‑yo yaꞌa chiꞌin‑chi asɨn‑chi yukuan kuu yuva saa chaa iyo chaꞌa itu kɨvɨ nachinu savi ta yukuan‑ñi kuvi ñiꞌi‑yo mañiꞌi‑ka‑yo chiichi, viko kaꞌñi oo kuvi ñiꞌi‑yo so nuu ndutyi kaꞌñi ñiyɨvɨ ta yukuan kui chiꞌi‑ndi yuva saa ñayoo‑ñi chachi van inka ñuu nuu‑ñi ñuu a chachi‑chi nuu‑ñi ñuua chai‑chi yuva saa tyi yuva kuu chaa kutuꞌva‑chi ta yukuan kuu ñaa chachika‑chi kɨvɨ naa chiñu savi ta. Yuva natuun tuku yuva <noise> natuun kuu iin yuva uva uva‑chi soko asɨn‑chi <noise> ta yuva natun van tyi kuaꞌan‑yo kua‑kaꞌnu‑yo chiichi iyo nuu iyo chi chaꞌa kuraa ñiyɨvɨ a iyo‑chi ityi karu o iyo‑chi tichi kura indya iyo maa‑chi tyi makuvi koo‑chi ñavaꞌa‑ñi saꞌa ndɨkɨ chachi ndɨkɨ chachi ndɨvɨ chai chii‑chi ta yukuan kuaꞌa‑yo kuanduku‑yo inka nuu kuraa ñiyɨvɨ ta satyiꞌyo chii‑chi chiꞌin ndyavixin satyiꞌi‑yo kui‑yo chii‑chi tukuñu kaꞌan maa‑ndi satyiꞌyo kui‑yo chii‑chi tandɨꞌɨ ta a kuu saꞌa tuku maa‑yo ta maa iso kuñi maa‑yo kachio chii‑chi soko yukuan kuu cha chachika‑ndi ñuu‑ndi yuva natuun ta yuva ixin yuva ixin van suuñi tukuñu tyiꞌyo yuva saa‑va yuva natuun van takuan satyiꞌyo‑chi xiꞌna‑ka sakiso‑yo ndutya vixin ndɨꞌɨ ta tyiꞌi‑yo chii‑chi satyiꞌyo chii‑chi ta tuu naa tyiꞌi tuku yoo chii ñatyiꞌi‑yo ndutya vixin maa kuakuu yaꞌa‑ñi‑chi ñaa asɨn kaa‑chi yukuan ñiñi loko kiso vaꞌa ndyavixin ta ndɨꞌɨ ta sakanakava‑yo yuva ta vaꞌa kuatyiꞌyo chi ta yukuan chai‑ndi yuva ixin yukuan kuu yuva cha‑chachi kaa maa‑ndi ta yuva naa yuva kaxɨn tuku yuva kaxɨn cha iyo chaꞌa kuꞌu yoꞌo kuenda kɨvɨ kuaꞌa‑ndi kuanaa nduku‑ndi chichi mañi‑chi <noise> kuaꞌa‑ndi chaa kuꞌu kuaduku‑ndi chii‑chi suu mañiꞌi‑yo chiichi ñavaꞌañi indya iyo‑chi tyi iyo minuu nuu iyo‑chi nuu sukun nuu naa kɨꞌvi chiu nuu ñakɨꞌvɨ ndɨkɨ nuu ñaa kiꞌvi kɨtɨ xaan ta kuvi ñiꞌi‑yo chii‑chi naku tyi tandɨꞌɨ kɨtɨ xann- chachi yuva kaꞌa‑ndi yuva kaxin. Ta yukuan kuaꞌa‑ndi iyo minuu xiko‑chi soko asɨɨn‑chi ta sɨkɨ yuu tuꞌva‑chi van koo yoꞌo kuꞌu kuu‑chi ta kuaꞌa‑ndi kuaduku‑ndi ndaꞌa‑chi ndaꞌa‑chi nuu yutya nuu yutya kuaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi kuu suaꞌa‑ndi chii‑chi kalu kui takuan‑ñi oo kuu kɨꞌɨ‑chi nuu ndutyi ta kuvi kachun chii‑chi takuan chei‑ndi chii‑chi ta tyiꞌyo yaꞌa nuu‑chi ta tyiꞌyo tukuaa iya yukuan kuu cha chai‑ndi yukuan kuu yuva cha chachi kaa maa‑ndi ñuu‑ndi ta yuva tuyoo tuku cha iyo yuꞌu yuvi yuꞌu yuvi iyo tuku yukuan yuva tuyoo yuva tuyoo kaꞌan maa‑ndi tyi iyo iñu‑chi ta xuꞌluñi‑chi kua‑kiꞌi‑ndi ta kachi <noise> ndi xuꞌluñi‑chi kuakiꞌi‑ndi ta kaꞌndya‑ndi xuꞌlu‑chi ta kuu satyiꞌyo‑ndi chii‑chi saka‑ndi chii‑chi yuan yuva kaxin oo naa‑ka yuva ñiꞌi maa‑ndi ta saka‑ndi chii‑chi ta nduu iin‑chi ta ndukuaꞌa‑chi ta chai‑ndi chii‑chi ta <hesitation> inka tuku yuv suꞌma tyityi kaꞌan‑chi yuan maa ñiꞌi‑yo ndyavaꞌa‑ñi yukuan tyi mañi‑chi iin minuu ta kaa ndaꞌa iñu kuu tuku‑chi van soko nuu yutya‑chi van chachi‑ndi kuaꞌa‑ndi yuu yuvi kua‑nduku‑ndi chii‑chi ta iyo nuu iyo nuu ñatuu nuu cha yaꞌa ñiyɨvɨ ta mañiꞌika‑ndi chii‑chi ta iyo kɨvɨ ñiꞌi‑ndi nuñi‑ka‑chi uu taꞌan ñika‑chi iyo kɨvɨ tyi tyiꞌi‑ndi chii‑chi tyañu inka yuva ta chiso‑chi ta chai‑ndi chii‑chi ta iyo kɨvɨ tuku xita chitɨ tuku‑chi asɨɨn tuku yukuan saꞌa‑ndi chii‑chi yukuan nañi suꞌma tyityi yuꞌu yuvi chikoo yukuan nuu chachin ñuꞌu yukuan chikoo van ta <hesitation> inka tuku nuu yuva tuku. Cha iyo ñuu tuku maa‑ndi cha kaꞌan‑ndi yuva soꞌo paꞌla ñakui koo‑chi van ñavaꞌñi tyi chachi kɨtɨ xaan chii‑chi chachi chiu chachi chii‑chi ta yukuan iyo‑chi yuꞌu kava, yuꞌu kava naꞌnu iyo‑chi yuꞌu kava naꞌnu iyo‑chi kuaꞌa‑chi iyo yuꞌu kava soko yɨka kaa tuu naa koyon nakava ta nandyaka chaꞌa‑yo tichi kava oo kaꞌa loko kanakava‑yo yukuan kuu iyo nuu ñaa kɨꞌvɨ ndɨkɨ ta kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi van nañi‑chi yuva soꞌo paꞌla ta kuu satyiꞌ‑yo chii‑chi takuñu satyiꞌyo‑yo kalu chii‑chi chiꞌin ndutya vixin oo kuvi kɨꞌɨ‑chi nuu ndutya <hesitation> nuu ndutyi ta iyo tuku inka tuku nuu yuva chachi‑ndi, ndaꞌa ndutyi ndaꞌa ndutyi cha tachi‑ndi yoo yoo agosto yukuan chachi‑ndi savaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi chiichi soo makiꞌin‑ndi chii‑chi kɨvɨ iyo savi tyi ña asɨɨn chi kaꞌan‑chi ta yukuan kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi tu ñakuun savi vityin ta makuun savi tyan vaꞌa‑chi asɨn chi kaꞌan‑chi yukuan kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi nuu kua‑iñi ta inka kɨvɨ kuasaꞌa‑ndi kuasaꞌa‑ndi kalu‑chi kuatyiꞌi‑ndi chii‑chi nuu ndutya takuan‑ñi sakiso‑ndi chii‑chi chiꞌin ndutya oo savaꞌa‑ndi yuchan‑chi tyiꞌi‑ndi yuchan chiꞌi‑chi tyiꞌi‑ndi loꞌo yaꞌa tyiꞌndi loꞌo chaa kuu asɨɨn‑chi yukuan nañi‑chi yuva ndutyi tukuan asɨn‑chi ñayoo‑ñi inka chachi nuuñi maa ñiyɨvɨ ityi tyeꞌen kuua cha chachi yuva ndutyi ta ndaꞌa ndutyi kuu cha chai‑chi so makuvi kachi tuku‑yo tandɨꞌɨ ndaꞌa ndutyi cha ndyeꞌe‑yo tyi ña asɨɨn chi ta nuuñi ndutyi iyo maa ndutyi chaa kuvi kachi‑yo. Tyi iyo ndutyi kuvi cha asɨn ta iyo ndutyi kuu cha uva katyi‑chi yukuan maakuvi kuñi‑chi koto‑yo iso kaa nuu ndutyi kuu cha kuvi kachi‑yo so iso kaa nuu ndutyi kuu cha makuvi kachi‑yo tyi uu taꞌan nuu ndutyi kuu tyi ndutyi ñuu maa‑ndi kaꞌan‑chi iin ndutyi liꞌli tichi kaꞌan‑chi iin dutyi naꞌnu kaꞌa‑chi yukuan kuu cha kuvi kachi‑yo, tyi ndutyi vaꞌa kuu kaꞌan‑chi ta <hesitation> ndutyi kaꞌan‑ndi ndutyi liꞌi van makuvi kachi‑chi tyi uva ndaꞌa‑chi kaꞌan‑chi ta ñatuu tumaa ndaꞌa‑chi cha kuvi kachi‑yo tyi kokon loko ndaꞌa‑chi ta ndutyi kaꞌa‑ndi tyi yaxin ndaꞌa‑chi vaꞌa ndyeꞌe‑yo ndaꞌa‑chi yukuan kuu inka yuva cha chachi‑ndi, ta inka tuku ta maa kɨvɨ naa yoꞌo ndɨꞌvɨ savi iyo minuu chiꞌyɨ iyo chiꞌyɨ soꞌo tɨñɨ chɨꞌyɨ kuichin chɨꞌyɨ soꞌo kuina katyi maa‑chi cha iyo chata yutun cha iyo cha chaꞌa chata yutun yukuan kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi ndaꞌa lee kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi tichi tichi kuꞌu kuaꞌan‑ndi nduku‑ndi nuu yɨꞌɨ yutun xityin tɨya‑ta iyo van kuaꞌan‑ndi nduku‑ndi chɨꞌyɨ ndaꞌa lee ta chata tupele kuu ñiꞌi‑ndi chɨꞌyɨ tuu kuichin van oo chata tuu poꞌlo yukuan kuvi ñiꞌi‑ndi stɨꞌyɨ kuichin ta chɨꞌyɨ soꞌo tɨñɨ van kuvi ñiꞌi‑ndi chata tuyata o chata tuu lapa ta <hesitation> ñiꞌi‑ndi chii‑chi ta yoꞌo kuanuꞌu‑ndi ndyaa veꞌe‑ndi ta kuvi savaꞌa‑ndi xita chɨtɨ kuatyiꞌi‑ndi yaꞌa chiꞌin‑chi tyiꞌi‑ndi loꞌo yuchan ta ñatuu tɨnana chii‑ndi kua yuchan kuakɨꞌɨ. Tyi yukuan kuu cha satyiñuka‑ndi ñuu‑ndi yuchan tyi iyo kɨvɨ kumañi tɨnana ta yukuan kuu cha satyiñu‑ndi yuchan takuñu maa kuu chatu loko tyi cha saꞌa‑ndi ñuu‑ndi tyi ña tava loko‑ndi chɨtɨ chɨtɨ tyi tandɨꞌɨ ndɨkaa ndya chɨtɨ chaxin‑chi ta tukuan chatu loko ta tyiꞌi‑chi loꞌoñi yuchan ta savaꞌa‑chi xita chɨtɨ chɨꞌyɨ kuichin xita chɨꞌyɨ tɨ chɨꞌyɨ soꞌo tɨñi yita chɨtɨ chɨꞌyɨ ndaꞌa lee katyichi yukuan tsa katyichi ndi, yaa kuvi cha chachika maa‑ndi cha iyo kaa iꞌya ta yukuan nañi‑chi chɨꞌyɨ ta inka tuku cha chachi‑ta‑ndi kuvi <hesitation> tyóko tyóko ndoꞌo cha iyo chaꞌa kuꞌu tyóko ndoꞌo iyo‑tɨ chaꞌa kuꞌu ta <hesitation> chaꞌ kuꞌu iyo‑tɨ ta kuaꞌan‑ndi sako‑yo‑ndi chiꞌin yuu chiꞌin karrotye ta kuaꞌa‑ndi sakoyo‑ndi ta chaꞌa‑tɨ chii‑ndi soko ña ndiꞌiñi‑ndi ñiꞌi‑tɨ ii nuu‑ndi iyo kɨvɨ tyi ñiꞌi‑tɨ chata‑ndi iyo kɨvɨ soko chaꞌa‑tɨ chii‑ndi ña ndiꞌiñindi soko kuaꞌan‑ndi kuakiꞌi‑ndi lee‑tɨ cha cha yɨꞌɨ tichi tichi tichi ñaꞌma‑tɨ yua kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi ta tyiꞌi‑ndi ta satyiꞌyo‑ndi nuu chio ta ndɨꞌɨ ta saꞌa‑ndi yaꞌa chaxin‑ndi yaꞌa ta ndɨꞌɨ ta chai‑ndi chiꞌi xita savixin‑ndi xita cha chai‑ndi yukuan kuu cha chachika‑ndi ta inka tuku kuuvi xita yaꞌa xita yaꞌa tyi chaxin‑ndi yaꞌa yaꞌa tɨnana chiꞌin chiꞌin yaꞌakui ta tyindachi‑ndi xita ñiꞌñi nuu chio tichi kalu ta chai‑ndi chiꞌin nduva yaꞌa chiꞌin nduva chiꞌin nduva ta chiꞌin. <hesitation> malusu chiꞌin nduva nduva iyo chaꞌa kuꞌu kaꞌan maa‑ndi kuku nduva, yukuan chachi chiꞌin‑ndi ta tuu iyo yukuan yuva cha kana‑ndi saꞌa‑ndi xita yaꞌa ta kuaꞌan‑ndi nduku‑ndi nduva numa cha iyo chata yutun ta kuaꞌa‑ndi nduku‑ndi chachi‑ndi yukuan chiꞌin xita yaꞌa yukuan chachika‑ndi ta tɨñɨ tuku cha kuasaꞌa‑ndi tɨñɨ tyi saꞌa‑ndi xita naꞌa xita naꞌnu xita naꞌnu xita kokon tama xandya ta chaki‑ndi nuu chiyo ta tu cha tyiꞌyo‑chi ta cha chaxi‑ndi yaꞌa cha satyiꞌyo‑ndi yaꞌa ta cha ndyaa maa iin koꞌo yaꞌa ta kuakɨtɨ‑ndi xita van xandya van nuu yoso ta kuakachi‑ndi chichi yukuan chee‑ndi chiꞌin nduva chiꞌin chiꞌin nduva yaꞌa chiꞌin chiꞌin malusu chiꞌin chiꞌin tandɨꞌɨ kuu‑yo chaꞌa kuꞌu cha cha asɨn chachi‑yo tuꞌva maa‑ndi kachi chiꞌin nduva numa yukuan kuu cha chachi kandi yukuan kuu cha iyo‑ka ñuu‑ndi ta yukuan kuu cha chachika‑ndi yua yukuan kuu cha iyo ka maa yuku yukuan kuu cha cha chachika maa‑ndi ñatuu inka cha ichachika‑ndi yukuan kuu cha chachika‑ndi ta yukuan kuu cha cha chachika‑ndi ta <noise> yukuan ta sañiñi‑ni kachi‑ndi van naku tyi ñatuu chiꞌin ñuu‑ndi soko cha nduu‑ka iñi‑main kachi tyi tuma yuꞌu nduu loko iñi kachi tyi tichi tichi yukuan vachi kuaꞌni tichi yukuan vachi yukuan yukuan chikoi tichi van chikoi ta. Ñiyɨvɨ veꞌi ñasañaꞌa loko‑chi chi kachi tandɨꞌɨ tama kuñu tama na kaa inka nuu soko cha saꞌa ñiyɨvɨ veꞌi tyi isakaanka‑chi chii‑ndi kachi‑ndi yuva ixin ta ndutyi yukuan kuu cha chachika maa‑ndi ndutyi ñaꞌñika inka ndutyi ta yuva <noise> so kɨvɨ ñatuu ndutyi ta yuva yoꞌo xita chiꞌin ñii soko cha nduuka iñiu kachi kuvi yuva natuun <noise> ña ndɨꞌɨ‑ñi a ñiꞌi maa ñiꞌi xita tu naa ñiꞌi yuva natuun‑ñi oo vasu minuu‑ñi xita ta minuu‑ñi yɨꞌɨ yuva natuun cha kuaꞌa‑ka chachi main tyi yukuan kuu cha nduka iñi ñanduu loko iñi nandɨꞌɨ kuñu oo nandɨꞌɨ takuan cha nduu‑ka iñi kuu yuva natuun yukuan kuu yuva natuun cha nduu‑ka iñi main chi tandɨꞌɨ‑ka <noise> o yuva nn- yuva saa tuku yuva saa yukuan kuu cha nduka iñi ta yukuan kuu cha vaꞌa‑ka kua cha kuende tyi ña sañaꞌa ñɨyɨvɨ kui chii kachi tandɨꞌɨ cha iyo asu sañaꞌa‑chi asu kutuꞌve kai soko ñaa ñakuñi ñaa nduu vaꞌa iñi cha nduu chanduuka iñi main kuu yuva ta yukuan kuu cha nduuka iñi ta ta kɨvɨ iyo tuku kɨvɨ chiñu savi ta kaña ndoko ta yukuan kuu cha chais tuku‑ndi ta maa nakɨꞌɨn vaꞌa‑ndi chitɨ ndɨka iin kuiya ña xiko‑ndi chii‑tɨ ta savaꞌa‑ndi cha saꞌa‑ndi tyi <hesitation> ndoko yukuan sakasɨ ñi ora ñiꞌi‑ndi chii‑tɨ kuaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi chii‑tɨ nu kuu veꞌe‑tɨ kañi kuaꞌa‑ndi kañi kuaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi chii‑tɨ chakua kaa uu ñuu ka uñi ñuu kuaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi chii‑tɨ ta ña ñiꞌi‑ndi chii‑tɨ takuu iin ndoo‑tɨ o sava ndoo ta yɨndaꞌa vaꞌa‑ndi chi‑tɨ. <noise> Yɨndaꞌa vaꞌa‑ndi chii‑tɨ ta savaꞌa‑ndi yaꞌa‑tɨ chaxin‑ndi yaꞌa‑tɨ ta sakasu‑ndi chiꞌin nuu chiyo ta sakasɨn tuku‑ndi loꞌo yɨsɨ ta sakasu‑ndi minuu yaꞌa kuaꞌa ta ndɨko‑ndi ta ikuu nuu yoso oo nuu yoso nuyoso ndyɨko‑ndi ndyɨꞌɨ kua ndɨkɨ‑ndi nuu yoso ta ndɨꞌɨ ta kua‑kachi‑ndi nuu xita yaꞌa van o kuñi tuku‑ndi kachi‑ndi xita yaꞌa‑tɨ kuaꞌa ndutya tyiꞌi‑ndi tichi koꞌo ta tyindachi‑ndi xita soko xita ñiꞌñi kaña kaña nuu chio yukuan ta chachi‑ndi ta inka tuku cha chachi‑ndi chachi‑ndi yoꞌo tyiyaꞌa iyo yuku xuaxan ñiyɨvɨ kaꞌan‑chi tyi tyiyaꞌa yɨꞌɨ tichi tichi chaꞌa chito‑yo kaꞌa‑chi soko <noise> ñasuu yoꞌo yoꞌo tyiyaꞌa iyo yuku van tyi iin yuku kaꞌnu iyo‑tɨ <noise> kañi chaꞌa‑ndi cha staka‑ndi chii‑tɨ tyi chika‑ndi kaña‑ndi kaa kumi ndyaa veꞌe‑ndi chaa‑ndi ndyakuan ndyaa ka uchi ndya nuu iyo‑tɨ ka kumi nuu ñaa‑ka kaña‑ndi ta chaa‑ndi ka uchi ndya nuu iyo tɨ yukuan taa kuaꞌan‑ndi ta kua‑nanduku‑ndi chii‑tɨ yukuan kaꞌa‑chi iyo tyiyaꞌa vaꞌa ta iyo tyiyaꞌa toro kaꞌa‑chi tyi iyo uu taꞌan nuu‑tɨ tyiyaꞌa machii kaꞌan tuku‑chi tyiyaꞌa toro van tyi nuu yutun naꞌnu iyo‑tɨ van mayoo‑ñi kuu ñiꞌi chii‑tɨ minuu ñiyɨvɨ ndachan kuu ñiꞌi chii‑tɨ soko tyiyaꞌa machii kaꞌan chi van tyi nuu ñuꞌu yɨꞌɨ tɨ van tichi miꞌin <hesitation> yɨꞌɨ‑tɨ nuu kuvi ndaꞌa tuyucha nuu kuvi ndyaꞌa tundyii yukuan yɨꞌɨ‑tɨ ta yukuan yɨꞌɨ tuku tɨyaꞌa yaꞌa tuku cha tuꞌva‑ndi kachi ta yukuan kuaꞌa‑ndi kuanduku‑ndi chiichi ñakuaꞌa‑tɨ ñiꞌi‑ndi soko. Kɨvɨ ñi'i‑ndi iin vasu lo'oñi‑tɨ tyi yɨɨ staká chii‑tɨ iyo kɨvɨ ñatuu‑tɨ kandya ta chanduku‑ndi chii‑tɨ ta yukuan ta nachaa‑ndi ndya ve'e‑ndi ta iyo kɨvɨ tyi yinda'a va'a‑ndi chii‑tɨ ta sakasun‑ndi chii‑tɨ nuu chiyo ta sava'a‑ndi ya'a‑tɨ tyi'i‑ndi ya'a kua'a tyi'i‑ndi ta chachi‑ndi chii‑tɨ nuu xita ta inka tuku tyi iin tu iyo tuku ndyityi tuku‑ndi chatachi‑ndi <noise> kuasatyi'yo‑ndi ndyityi ta <noise> kuatyi'i‑ndi chii‑tɨ nu nu kalu nu nu ko'o‑ndi ñakuatyi'i‑ndi chi‑tɨ nuu kɨsɨ tyi iyo‑chi ñanduu iñi‑chi ta maa‑ndi tyi koto chaa ñiyɨvɨ ve'e‑ndi ta kua'a‑ndi kachi‑chi ta ñanduu iñi‑chi yukuan ta <hesitation> yukuan ta chaka'an‑chi <noise> yo'o chachi‑ndi kalu kalu‑tɨ tyi'i‑ndi stɨ nuu ko'o‑ndi kɨɨn‑ndi chiɨ‑tɨ nuu ko'o‑ndi ta kaña xiko‑tɨ ta asɨɨn‑tɨ ta chachi‑ndi ta <noise> cha va'a kuu cha kuenda maa‑ndi tyi cha asɨɨn kuu. <noise>